Papaka ova re semandua ye jae voi ajata sereta reta ndie ata aeka rojo vaera roguata jae reta ndie rota iru teta romba rueka rojo vaera rogüeru waka jaema rojo kua ova reve rojoreta ipuere vaera rogüeru mbae.